मए म्यानुअल कार चलान चाहत हओं काहेकि म्यानुअल कारमे जाधा कन्ट्रोल मिलत हए । अभए मोके अटोमेटीक कारमे खास जाधा भरोसा ना लागत हए । म्यानुअल कारमे अपनी इच्छा अनुसार गाडी घुमाए सकत हएँ । तभि मोके म्यानुअल कार चलान मन हए ।